Oh, ino ra, iny la la mahalatsa anakahy iny fitilinan'ny avion iny. Tsy haiko hoe ino gn'antony mampitily anazy io fa da latsa koa aho. Mahay raha ataoko gn'olombelo.